Fungsi pena manege supaya <hesitation> ma hasil tulisan, sete setelah wa tulisi buku oka manege ma hasil tulisan de bisa wa baca. De kan- kan- pena mane kan dema tinta to.